الرياضة تنمي تفكيرك المنطقي، وتحل المشاكل الحياة اليومية، تساعدك على الحساب، تساعدك على فهم المعادلات، تساعد تقيم المنتين. <hesitation> عنده أهم شيء رياضة لإنهم تساعدهم <hesitation> على بناء المستقبل، أهم شي تكون جيد في الرياضة تشمال تمارس حياتك اليومية في الحسابات وهيكي.